Nai nusak esa nade metroville, touk malalaok esa nade BlunderMan. Ana nanu babe'ik balka'ik matuinan no.mamete matanen. Tehu ana tao salak nahele. Nai faik esa hapu ha'i na'a uma esa boema BlunderMan ana mai tulu fali no dale malole, ana fuu so'ba ha'i ninik hahae manalun a tehu anin na talalu nasak a hingga ha'i a lua lo uma baboak nai ndia. Lelek ka ana bantu ho'u nakok bank a ana laa lo enok lain a no lalaik. Tehu ana ta sengaja heta na oto polisi nai ndia, ana tao na hataholi a nggenge la no ndia. Nakok ala po'i henis hu nakotek ndia